L'Argentiña o l'é un Paise mai tanto de quello grande che l'é diffiçile parlâ do seu climma comme un quarcösa de unico, se passa da-o freido che gh'é in fondo, in Patagònia, a-o cado che fa à Bonnesaire, pöi gh'é e Ande, Mar de Plata co-o climma oceanico.